ཐེ་ལེགས་ཐ་སིང་ག་པོ་ཀེ་ནམ་ལྷ་གསེས་སིང་ག་བྱུང་གནས་ཐུང་དེའི་སེམས་སོར་མཐོང་ན་པ་ན་ནི་སིང་ག་པོ་ན་ནང་ལྷ་དང་ཡར་འཙོང་པ་སུ་མེད་འབྱོར་གསོ་བའི་ལུགས་མང་དགོས་ཡོན་རང་སེམས་གསར་ས་ཡོམས་ཡོངས་ཨུའེ་རིམ་བྱེད་ཡོད་སོང་ཐོག་བསོད་དགིས་འཚབས་རོགས་མཆོངས་མེན། སིང་ག་པོ་ནང་འུལ་ད་པེ་དཔེ་ཁ་གཏངས་ཆེས་པད་ཀར་ལྟ་དོན་བསྡོད་འབྱག་སྦྲ་མེན། བསྟན་ནོལ་སིང་ག་པོ་གསེས་ཐོ་གསེས་ཐུང་ནའི་ནམ་ལྷ་ལྟ་མཛོད་ལྷ་ངར་ཚང་བའོས་བསངས་དུས་པ་གསེས་ཧོང་ཟིན་སོགས་ཀྱིས་འདུས་པར་ཆགས་ཚུར་པའི་ཁམ་བཙང་ཅུང་བསོད་ཇིིགས་མེངསལ་བྱས་དགོས་རང་ཁ་གྱད་འབད་མེན་བརྗོད་མིང་གསང་ནས་དབྱང་མེད་ཡིན། བསྟན་ནོལ་སིང་ག་པོ་ནང་ཡང་ཆེས་ལ་མིང་མིང་མེད་ཟློས་བཏགས་ཀས་མེདར་དི་མེད་འོས་བཀོད་ཀྱི་བའི་ལེའུ་གས།